Ai ta ndivalya ra man skwame ana bab ngaya. a man tetabba ai gedaka apatsu na ai skwi man nda babga tagedaya mashalik ninga'a, go lukole man ka go lekole ai takahaka ai mama lukole sin a raya man yi wandalaiya rata ai dasa fiya lukole i go lukole man a kur'ani to ingi ninga'a, to igo vi in mbadadda'a, itippa ai gidume tafiya lukole mana skwisatda ai zhubda har yiba iwaitsin mana ndihisiba igaw ai wahala ai nawa nawa igaw ai ai ai wahala ai nawa nawa damanle lukole indadin ninga'a, ka tsin dadininga'a bi kaman ta tsukakka anta si wahal ka sunbi ai kalaw gida a gida sai man inda slimbad kai ngai ai kasa law gida ai gida ai mbali ai gida sai man inda slimbadkai ngaidi ai sa law gida ai gida skwi man babga ta fiya'a, agida sata skwi walikabi skwi in mblila'a, amba takahaya amba diya mame to skwi man i law ai gida inda lukolsa ai zhubi matsa tsaw ninga'a, ta gadaiya. Amamna skwi ma ngwatska kada sun skwi mana de tsukakka ka suna zuma koka sitaba koka si skwi ngid kata ai de gidak skwi sassa a, mama ta mba tsika ai ndo jiriyabi ta tsika gid ninga ai zhebi ta da dirka ai vuna mammakar ninga'a, kada lamana a dumda ka tsa a ngozbi ai kada mona'a vunbi to intiba skwi man maffai ta waya bi aima gaskam tadirka to skwi hin tinina ta gadaiya t'wudai ai mandi gindga had igo sldina ai vunal t'wudai ai ra patsuna igara'a, ya ngoza ai wudai iga me lawsa ai gid gaskiya na mamga ava babgakam tafiya tsivid inmbla'a, ai wai man yibasa ifi wudaig ai tsivid mmbla'a, vasa'a, ai gedata ai ra man tagedaya ai vasa. katsa skwi ndobbi ka tsin muna babgaya ai na mam ngaya dea, nanna ai tagedaksa kade ka dusa a, tegudaksa ka dabi skwita manka de go amama ai de gudek skwisa amama ai tugudeka skwisa amama ai ta gedekba ka tsina. To skwi inta man ta gedaya iyiba ai fida ai skwisga ai yiba igiya ai wudai mana gagga ai vasa'a, ta tuba fiya skwi igobi aman skwi man tafiya agida igiya to ai manna ngur maffa kuk arai ta tsun mananna babba ai mamma ai gidata iged skwi man har na babga ai mamga ta gudaya har isa law gida, ai. gida'a, igi mutsura abi isina tababi ai mamna skwi man tafiya'a, gida igiya'a iwai man gwali klik ai tingaba ai tago ai raman ai tafiya'a gida kuman intakahaya kumba yi basa gashi iskwisa mana wadaiga ai vana ai vasa to matsa tso ninga'a, babba ai mamdai skwi man tagedaka ai ra'a maffaiya ara pizha sabi maffai ta gudukka ka fali ata gudeksa to ka pizha ai bine koka gi sldin nawa nawa man ka pizhabine koda kagi sldin nawa nawa man ka pizhabi kasani ngur maffa ka faline to daman ndi ingra ai ai kina nziya tinga'a, ka karsata ba ai taguda tuda ka pizha to ngakam daman ta tinga ai gida pizhsa wudaing nga slimbada ai pizha ara skwisa ai tin ngta yirwa. Innzi nga tin kaka nga nziyahedabi ngade ana mongona ngade pizh pizhape nga pizh diya a, wahala memembas nga fihduva a sldaw a naw nawba nga pizha'a, to skwi infina ai pizhsa ai zibi agidata ibaha ai maffai nga pizhakon a pizha in pizhsa ka ngats skwi indi tuppa man ka pizha kan ngats koba ka ngata daw man ka ndiya'a kamba tsi ngozi tso ko makar har fad dumin ka pizhkad skwi indi indi man ta ndiya'a, amaman ka pizhabi kullum ka tuskwisa <hesitation> ai mbali mbali ka ndiya fali. Kashikawi skwi ndi zhebi ka dawda skwi ndi zhebi kamba kada ndvel ndo a'devek skwi ndibi sai man ka pizha ai kadandiya'a, ndo man ka pizhabi a tanta ku ndo kabi agidata igwada inmbla nga pizhakon pizha skwi in fina gizhasabi. <noise>